Miin kam, ko mi wattorto kirtaari ndikka mi hirtoroo mbottaari am, ngam mbottaari ñaaminda wonta ɗon ka tedda, ñaaminda wonta ɗon botka ka tedda bo mbottaari am mi ɗaanoto ɗaanagol belngol, gam mi ɗaanake e reedu ndu tedda.